الرياضات اللي كيبغيو قوة بدنية كبيرة مثلا رمي الجلة رفع الاتقال المصارعة الحرة الملاكمة كرة القدم اما الرياضات اللي كيبغيو قوة بدنية قليلة مثلا المشي الجري نوعا ما او مثلا كرة السلة كرة اليد التنس <hesitation> الباسكيت